Nah untuk busa na meo sona kalo untuk busa sona, ana bisa ini bisa <noise> ini kerja sama leleo tao kelompok londiak atau boma ana bisa ini nanu ikatan no ini ini hataholi na. Kalau untuk meo sona ana lebih hikada mesakana.